כנפצ׳ל נִמְשִי נִתְפַּרְג׳ פִילְם בּוּחְדִי חִית פַלְקַאעַה כַּאִין אֶצְּצוּלַאם וֶתְּרְכִּיז וּמַכַּתְחַסֶּש בִּלְוַחְדַה, תְּקְדֶּר תְעִיש לְקִצַּה בְּרַאחְתַּכּ וּתְּצְחַק אַו תִבְּכִּי בְּלַא מַא תְשַארֶכּ לְלַחְ׳טַה, אַמַּא לְעְ׳דַא בּוּחְדַכּ פַא פִּמַכַּאן עַאם כַּתְחַס בִּרַאסַכּ שוּיַא מְנְעַזֶל, אֶלְפִילְם כִּיְעְטִיק תַאגְ׳רִבַּה שַחְ׳סִיַּה בְּלַא חַרַג אוּ אַחְרַאג׳.